Amy resaky nahandro ty zashy da iaho aloha da efa nampiaganarin' iendriko nahandro avao maromaro fa ny tegna tiako mba ho hay zashy da ito mahandro an'itoa mofomamy toa, ao gne gateau, gne cake, io zashy da mbola sy haiko, da io koa tiako hiagnara koa zashy raha ny resaky nahandro zay avao izy.